آ <hesitation> دولفين، على خاطر انه هو <hesitation> نوع من الأسماك ذكية جدا <hesitation> ويعيش في البحر <hesitation> ويقدر يتفاعل مع البشر بطريقة حلوة هلبا.